Rehefa manomboka mibosesika ny entana ao amin’ny fampiriman’entana dia ny zavatra mila atao voalohany aloha dia <hesitation> avoaka tao daholo ny entana an dia <hesitation> jerena hoe <hesitation> fantinina hoe iza avy no entana tena <hesitation> fantatra fa tena mbola ilaina. Raha ohatra kosa ka misy <hesitation> efa manalasala hoe mety tsy ho ilaina intsony an <hesitation> na tena tsy ilaina mihitsy dia esorina tao izy ireny. Raha ohatra kosa moa ka mbola be dia be amin’izy ireo no ilaina an dia jerena izay tena ilaina matetika ka ireny no ampidirina farany ao amin’ilay fampiriman’entana.